<hesitation> Raha kolontsainan'i Inde ndreky zany an, zareo zany mbola mitazona le hoe vady atolotra, de fianakaviananjareo zany sy mizarazara zany fa agnatina tragno raika, de a <hesitation> re- raha resaka sakafo zany de sake saka- sake- hanina miaraka aminà sakay zany an zay no tegna baseny zareo.